<hesitation> ladde kaa pentirde ɗun ana tiiɗi dee. Aɗe waawi deesinde hono muuɗun. Deesinaa faa tawee ana nannda e muuɗun. <hesitation> Ɗun kaa ana waawi laataade. So wanaa ɗun kaa, peentude ɗun nii enna kaa wanaa huunde yaafunde. <hesitation> Kala ko neɗɗo joganii ɗun miilo kaa fu e ƴoyre fu a waamana wiide ana waawi wadde.